E mí do na gboma. Mí do na ademɛ, mi do na gbɔɛme, mí do na vuvɔ. Ama ma wóa, mí do na wó. <hesitation> sigbe be vuvɔ-vuvɔ ma nenea, ne mí da agble, mí da agble do blia, ye be kua, mí wú nae ɖe nu me kpoe. Mí wú nae ɖe nu me. Ademɛ tsã yebe kua tsã, mí wú nae ɖe nu me. Oo ne me dzi be ne tsaka ebli ku wobe nuwo oa- parce que ne eɖo- ne wó duì kɔeɖe ebli me, ne eva ɖo gayime eblia le gbɔ akaya, ne akaya le kɔ ɖe blia dzia, m'gba nyon na oo. Egble na- egble na ama kekem. Vɔa nuwan ne ebe yeava yea ɖo ye ŋutɔ ƒe teƒe ɖe vo, ale be mawɔ nuya oa, ele be yea ɖo kpo ne. Ne me gba nyi kpo ewɔ neo tsã, adzi yebe teƒea ŋutɔ ɖe vo. Ne edzi ye ŋutɔ be teƒea ɖe voa, yea wui. Gboma kua ya, mí ɖe na gu do nae ɖe eme. Mí ɖe na gu do nae ɖe eme vɔa, mí do nae le gaƒoƒo yi me ne mí gbe le da agble le do bli kpoa, ga ƒoƒo ma dzi kpo mí do nae ɖo. Ne enye be yea wɔe jardin yea, ye anɔ wɔm gaɖe 'kpe game. Ne me nyi jardin yeawɔ oo kpoa, gayime ne mí le da agble le ebli be akpa dzi kpoa, gaame kpo mí do na yetsã ye má Ne egbe dui kpoa, ava kpɔe ɖe ɖoɖo nu. Nene be le ye ma.